Ütskõrd elli üts miis, kiä ega hummok heräsi üles niimuudu, et tä es mäletäq mitte midägiq. Nii et täl läts' terve päiv tuu pääle, et lukõq läbi terve raamat, kohe oll' kirotõt, kiä tä om.